खाने के समान को भुजकर खाना, जैसे हम देख सकते हैं कि मांसाहारी में मछली, और शाकाहारी में भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें भुजकर खाते हैं। हमें भुजने के लिए घनी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए और धीमी आंच में भुजना चाहिए। तेज आंच में भुजने से कैंसर जैसे कुछ रोगों का खतरा बढ़ सकता है। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्लास्टिक के कोई अंश न हों।